مساء الخير أنا عندي القدره أن أنا اتعاون مع التيم بتاعي <hesitation> احل مشكلاته لو فيه مشكله وكمان عندي القدره ان اشتغل تحت استرس و دا بناءآ عن شغل اشتغلته قبل كدا.